आजकल बाल बढ़ाये के जमाना हवे, तो में जाके पहले तो पुछथो, की कैसे बढ़ाऊ अपन बाल, अउ ओ हर बताथे। अउ अगर मोके कटवाना रहेल बाल तो मैं बोलथो की भैया देख ले तै अपन हिसाब से मोर चेहरा कस जो तोके ठीक लागहि वैसा तै बाल काट दे मोर।